sunuwo, de'ere, betin, behonu, behoɲu, beanawe, guɛde, guɛtin, guɛhonu, guɛhoɲu, guɛanawe, guemɛmade'ere, guemɛmabetin, guemɛmabehonu, guemɛmabehoɲu, guemɛmabeanawe, guaguɛmade'ere, guaguɛmabetin, guaguɛmabehonu, guaguɛmabehoɲu, guaguɛmabeanaweguaɲ, uma de'ere, guaɲumabetin, guaɲumabehonu, guaɲumabehoɲu, guaɲumabehotinguaguɛmabeana, we, guatinmade'ere, guatinmabetin, guatinmabehonu, guatinmabehoɲu, guatinmabehoɲunaw, guana amade'ere, guanamabetin, guanamabehonu, guanamabehoɲu, ganamabehotin, guanamaguɛde, ganamaguɛtin, guanamaguɛhonu, guanamaguɛhoɲu, guanamaguɛanawe, wmu, muɛnumade'ere.